Noy bodɗo ji? Kare ma voodi am. Noy innde ma? Innde am sauda. Wallahi a habda be fina finay fijirde. Usoko mi yetti Dadaji am. Jotta ko a yecca himɓe saare, derkejo saare? Ko mi yecca be hannde, ko be waadata pat be waada be du'a bw waada be Allah, ko be waadata pat Allah hokkan be sa'a, a anndi duniyaru ɗo to a waaday du'a, a waaday ko annabi vi en waadata a-a waadata komao.